Ғайр аз ин, ки аспҳо аз гурхарҳо бо намуди зоҳирии худ фарқи ҷиддӣ мекунанд, инчунин барои ром кардан ва истифода бурдан дар корҳои хоҷагӣ аспҳо мувофиқтаранд. Гурхарҳо бошанд ёбоиянд ва ром кардани онҳо хеле мушкил аст.